iya tomo mane lo kawa modongo kan ena ina tuduku wa ina tuduku de aje mane harimau kan imauka ina ojomo singa mane lo mau ka ina ojomo ijikia wa <hesitation> inakali mau ka ini nakal so ngone wo modonguwa.